ऊंटो थै रेगिस्तानी वातावरण रैणू थै अपूथै जीवित रखणो सरी चींजे कनी पुडदी। ऊंकी मोटी चमडी ऊंथै घाम से बचौदी। च ऊ गर्म तापमान भी कम पाणी मा भी जीवित रै सकदा छन। अर ऊ अपड बॉडी मा पाणी स्टोर कौ सकदा छन।